<noise> yo mo ripka amo yomo gua mo pikua herbiyo timo ntonga ma tomae e uye e rosi kem mo mona aunga lo bale anga ge nnou mo mma. Kemo gua kemo mom kemsene mom pisa kemsene inha kem kapuru aunia per kemsene ripka mo ro nuye o mo ho manga buop me ro nuye na mo manga kame ro nuye. Gua, gua komiamo. Kemasi kem kame ro nuye go anga le ngoma sa mungkone anga le ngoma nnou em yo me ro nuye. Anga le ngoma mma ka me to siam ne mer me pi. Ki se go lone, se dun atorone e biam ma se mer. Yo me ra yome rara mo nuye. Yo kame unun anga le ngoma a nana, angalo ngoma mma. Yo go ngalo lone, auyali yo taro mana ta gua yo kame ne menenga no yo mone gua kain anga yo me so herbiyo. Time gua time gole anga time tomae e rona ana mone vanon mong ngha ana ne herbiti anga tena di to rorti. Ko yo buop me siam. Pukana me him yo, yo buop me mung ma mo mung mene yo ma. Yo me mungkone yo kulik nolo nima yota. Pu hanga mo mom e rosi. Yo me gua anga pukasi nema se romper se ta tomae e rosi mo. Kain ana sta gole sta tomae e rosi pe se sa inha sier sa unun sene siam, siam sta gua komia, kain neva ana me gua komia nama. Go lalgua demuor, demuor. Bale ni me unia huam ma me tenten diak ma. Toripka mo ntanga kaben enima ta rieng mo dun mo dun modun, ne putor asini tatoni torek, torek enima. Yo mo ntanga kaben eni mo pu mopu, mopu, mopu likere. Yo kamogua mo diang, diang e roni mo to e lero komun komun anga ge mani. Tarireng yo mo pu baranga bur veve nga son tonga lo lero tonga ni so valon kem birbir auso lo nde nima. Siam a kunou so mungtuan enama mungkone mana time ma, pe so mungkone ai to na te pasing tova yonga mo dima nalu modim. Iva kain holo ni ne nging ne mama ne nging ne mama. Sapa utor komun, komun per sesa loban per yo mo, tamung barasi ne si kar kuan ma. Dame kame vaholhol, sene valong anga ne baranga vaholhol ena song hamerie mene kese mi utor min se mi putor kobien tovaden taniali, ne loban angke buop kena ga tonima. Ta mung mo nelpuyo tiva kaben ta ho nima mo amma tinga ta ho nima. Ne ne ne bungoha ni son lakap paspasing tarireng mo mungto erie ni. Yo mo gua komun ma mo so ne menenga nema bungoha mo pisa. Baransi ga mungtoi e veve kei ma valong morien mo, kasa ntanga kaben pukanga me pur som pi. Mo yo kamui mo utor mo nging min tarireng sona gua rarek, i song. Pa to kobien steret mo utor mo nging. Var lami mo varpulo son utor komia. Son ni vageng erosi. Song munh mo utor movar e ronga me mto ma e heutor ato kobie e pto ma. E holo anga komun, komun eni ke kame mungto e rosini buka ni, mo utor mambring, mambring, mambring mo var e putor ano mmen tansi. Ta memha nima neutol eni ga lakap ma. Na putakaben eni. Kasa putakaben kakere sa putakaben eni tisonuva mele maka tison nging. Mo ne vaho ni, ne bungo han me geng me geng ma. Siam kamui mo megeng eni. Siam enima. Yota gole anga yo siam eniama yome ntanga kaben enima. Ken tagua kem toya loto kem ta gua a mma no yo tongane toyare ma, keme go nga dian per kem me gua keme vanging keme vakonkon min lo mene ro bel tan alen barana ma, amo. Ta ripka mo pu mo viri mma lo nuye auya vatono. Sopna virini ni. loyok konun eni ken enga lo nuye nima kemta mom hakem go kensa mom ka kem go alo bale no dieyo. Kemsa momhakem enama mo momhakem pisa na mo puta lo nuye mo viri mo putalo bale mo ki e rongkem pe mo guam mo kotoro mbeng mo ler. O tamung eni mo amma buop ripka kem mo tanga lo vatono. Yo ta ripka mo tanga vatono, yo vantem herek alpuyo kem mo putanya vatono. Ne menenga anga toro kem kato ta pu, kem ta gua anga ge amma mo nnou aun lo nde. Ko anini kem sa pu. Amma buop sopumpu mo kem. Labuhe ngkem sene nintoya vatono tanun, amma buop son hungmon, sopu mpu moke buop auya vatono, sonu pu va kem auyam. Kemsa gua go lone ne neva anga kem mo mil toya, amma buop som pu som pikua kem min toya tanun. Kem mo gua na helpuyo mo ro mana yo min mo pu mo ro mana. O morik nane morik amma son utor alo kahua tatone baranga mepur anga lone. Hap anga kem mo ro mana mogua mo soni kemo soni mo vatekem anga kem birbir sene siam sona gua anga vatono komia mo vate a mma mo nnou sene kone per yomo pu moro mana. Kain anga mone gua anga kamepka. Kame neva na kemepka. Sier mopu mo ro mana sier mo, mo, mo vate hermansier me tenasier mone nedun ansier min mo mung anga sesa va kone sa gua komia ma kole sesa va kone amo so min to sier. Amma ma nnou sene mer sene nimlo sier se sa gua mone kain neva amma song gua kain ne mana ana song gua ale blalo sier. Yo kamitaga utor buka nimin tarireng enima ta varvar e putor ano mmen tasni loi. Sene na karkuayo ni, siam enima na laboreie steret mo un monga ma meneni steret mo un vanama yota utor min komia nama. Barasi nga blalon me blik teneni, horek asi nin deltu anga kaben mo tin long eni tarireng mo utor ma. Kone ne bungoha ni me geng me geng ma nobung ani ga ho ni nlakap toso. Tarireng mo utor enima nlakap tosi. Ne ne va nini horek ta ga na buhe mene holo, mo na buhe nanama mene holo manga va herek kalpudi anga denan manga va herekkalpudi nga holo manga va herek alpudi denan horomdetu. Kain neva ana. Kese to kae molo tenim mo mimem min ena anga toro ta loban mone neva te ke mo herekalpum. Neva ni seta gua mper nemama siam mam mper how kese, kese gua siam so siam mo so siam mper ena seta tomae e rosi seta in hasier seta tomae erosi seta in hasier seta tomae e ronga mo ki i seta tomae e ronga mo to bale. Siam ma mper pe kese va kone, kero ke va mper. Kesiama leuro mo ke siam, siam mo siam aunia nama. Kesene kesiam lero kiana kero mana anga mo keva lero mo lungnon mo ti tona ke ana mepka kain neva na mepka neva na mepka. Ko ani kegua anga vatono mo siama lero. Keka ro nga lo lero. Ke gua ne ma ma mo in per mo e rosi tonga lalgua a nnou ma mma ngke kain neva ana kabe mepka. Kesene ro nga lo lero mo ro mene a nnou mo amma em ke barana kese inho lo lero ma kesene siam, siam enama. Kain neva ni ani seta gua nga lon. Koyu kain neva ani nga mo gua vatono mo mone ihayo alalgua amma mo nnou kaga nepka. Yo ta ripka yo mo pumo ro mana mo lungmo lero yo buop mo va te amma mo nnou herek alpuyo. Yo ta ripka amma mo nnou toro mo lukautim here alpuyo mone va te herek alpuyo vantem yo. Toro senemer yo sopu na gua kone kain neva ana kamepka per <hesitation> amo toro na. A parape toro ta rviou, toro ta rviou pisa per toro ta men toro talakap amon nde baranga lakap tanya, baranga lakap toya. <noise> Pisa bara me long be lakap tanya baranga kame longbe lakap toya seso nde anga me him tanya me him tanya mo baranga me longbe anama lakaptanya ko nde nga me him toya bara kame longbe laka toya. Toto ndoro me gua me vin ne nenenga me mke anga va mper, toro buop toro tarara tansi toro ta hamar mper pe ne nde pulakaben horek birbir be me in ne mper mo posie anga le rosi mo ini va, va mem mke erosi tomo siam sesa gua komun. Ti ta mungkone ngoma nde neya. Seene laik mo sene ripka mo pu tanuya, tanuya vatono kese rokuk atoro ne labuhe anga toro nde anga toro ndan se ntanya vatono per se pu se gua, se gua vatono neya ne kain ne va no manga me pur varlami, varpulo tsom mpi e bu tson kae erosi tson nuva tatoke mo gua kemo ler mo nir lo tenimran per mo pum.